<hesitation> هنايا تعطو الإختيار بين بيتزا و لاكرام <hesitation> نختار البيتزا <hesitation> على خاطرش نحب نحب كثر ناكل المالح و لاكرام ديرلي ألم في الحلق، بالرغم من نحب الذوق ثاني بصح مين تجي من نظرة الصحه نفضل البيتزا.